جی پہلے دن تھا اِس علاقے بریانی اُس علاقے میں اِس پے اسی بڑے مشکل سے اپنا ٹائم گزار دِیا۔ اِس پے ٹائم گزار دے اِس طرح جی ایسا سیدھا ایکٹ ہے۔ مطلب اِس سب تو مین چیز میں دسہیتا گزارا کر دِیا۔ چار چار پوائنٹ پوائنٹ بندے جما کر کے چھ چھ بندے جما ہو گیا۔ پھر جنگل میں جو دست کٹ کر کے اور پھر کے آؤں گا، بڑی مشکل طرح کے آؤں گا۔ پھر سکول علاوہ ایسی جیس ٹائم تھا گھر پہنچا پھر مطلب اِتنے روٹی مِلے۔ مطلب بڑے ٹائم گزر کر کے بندہ ایسے تک پہنچتے ہے نا پھر او مطلب سسٹم میں کُچھ بندے مطلب کوئی تعلیم میں او پھر او کوئی بندے۔ پھر او اِس طرح کے ٹائم مسئلہ ایسا ہے۔ برفباری زیادہ ہوتی ہے۔ سی اِتنا زیادہ کے سی برداشت نہیں کراتے پھر بھی ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کراتے سی اِس چکر میں کتنے؟ نمونیہ دے بیماری نال ایسا کتنے بندے مر گئے تھے ہسپتال ہے لیکن جی بڑی ہسپتال نہیں چھوٹی ہسپتال ہے۔ ایسی بڑی ہسپتال کافی 2 گھنٹے تک سفر ہے۔ تو پھر او پھر او مطلب بیچارہ۔ تو پھر او بدلے وی چیزیں آنی ہیں۔ ان سارے علاقے میں پاکستان دو بار بھی ہے۔ پاکستان بھی بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جی سر جی مطلب ہے جُلنا جُلنا او جوانی دی شادی ہوتی ہے۔ او شادی تھی سسٹم میں۔ کی بندی شادی ہونے ایسا شادی مطلب ہے۔ اس گرام میں سارے مدّہ روٹی تیار کرنی مطلب ہے او۔ یہ ڈولیا ہستے ہیں او ڈولی، پھر سکولی مطلب تو پھر او کچھ کچھ مطلب لوگ پھر او کے بھائی تُو۔ کے بھائی تُو ڈولی نہ دے دے او لوکل کی شرطیں یا پھر او اُن لوگوں کو چیزوں کو مطلب؟ یا پھر او سے مطلب او بھی ختم ہو گئی اونو جیتنے بندی کی شادی ہوتی ہے شادی کرو بعد پھر اُس سے بچے۔ تو او تو پھر مطلب او بچے او مطلب ہیڈ کھول کر کے او مطلب او اِس اَسیٖم مقام تک پھر اب او بڑھاپے میں رہنے ہیں بڑھاپے میں جانے ہیں جی اِتنا سب تو۔ اِک گلا میں بار بار کی سردی تو برداشت نہیں ہونی پھر اُسکو لاوا جی۔ اور تُمکو اِتّے مطلب ہے ٹرانسپورٹ وَغیرہ بھی نہیں، اِک بھی ہوتے نہیں کے مطلب ایسی تو اُتنا تو جو مطلب ہے کُجھ سسٹم آ کرن نہیں۔ پھر ایسا مطلب اِتنا وڈی مشکل نہ ٹائم گُزار دے او۔ یہ مطلب یہ بھی رہݨ دے اُترا چوکا گُزر مسجد ہے، مسجد کافی سارا سفر بݨ دے۔ یہ جو تقریباً پَون گھنٹہ لگ دے تے، یہ جو بݨے ہے اُس توں وڈی مشکل ہے ناں تے بُڑھاپا۔ او عجیب، او غریب پسند ہے اِنسان بس تھے بندہ بیمار بھی ہووݨ دے، ٹھیک بھی ہووݨ دے۔ او ابّے او ابّے او کھانا پِیݨ دے، اُس دے نہیں مِلدی تھی مطلب رول کھول کے بندہ پھر اِتنا مطلب کھیل کود۔ باسکٹ بال پھر مطلب ایسے ایسے چَوکر وِچ؟ پھر او جو بولی او سارے۔ جڑے بندے مطلب انہوں کے کے مطلب نال اپنے ڈرامے میں بن انہوں کے او پھر بندے مطلب اک دلچسپی پیدا ہونی ہے تے ایس کر کے مطلب کے۔ مطلب ایون مطلب گرمی میں سیزن آن دی سسٹم تھا، مچھلیاں پکڑتے ایسی او مطلب ریسٹ مطلب بڑا عجیب و غریب ماحول آن دی او بڑا بڑے بڑے اینجوے کر دِیا اِس مہینے او۔ پھر او اُسکو لاوا جی اشیتا مطلب آپ ابھی پیسے بنا پانچ ہو گیا، دو ہو گیا اَور پھر جما کرتے ہے پر چھے بندے جما کر کے پھر او بازارہ پے جو مرغی آنا کر کے پھر او کاروں پانڈے کین کر کے پھر؟ جھول کر کے پھر او مرغی چھوکی اُتھاسی بیٹھ کر کے پارٹی کر دے اِس طرح ملبے، نکے، نکے یہ چیزیں ایسی ہے پھر او مطلب پھر پِیچھے جنگلوں کو جُلتے رہے۔ نا شکارا واسطے شکار واسطے ایسا اچھی جنگل جُلتے ہے۔ ککڑ وغیرہ اک چیز ہے، مطلب یہ مین چیز، ایسی جنگلا، او زیادہ تر مطلب یہ کہ چلو۔ پھر بعد وچ اپݨے تصویراں وچ فوٹو کٹ ݙتا۔ فوٹو کٹ کر کے ایہو جئیں کوئی تاں سنگیت آندا ہے، کوئی کوئی تے رشتے دار آندے ہن۔ پھر اوہݙے آکھدن 'بھرا سیفری ݙیکھو، ایویں فوٹو ݙیکھو تاں جا کے وݙے خوش تھیندے۔ باقی تاں وݙا مزہ گیتا ہے۔' وݙی ٹھنڈی جاہ تے ٹاپ ایریا، پھر ایہو جیئاں ایریا پورا نظر آ ویندا ہے جو تائیں ایریا سارا نظر آ ویندا ہے۔ پھر؟ بندر وغیرہ۔ اوہݙے اپݨے 'بُجھݨ' تے چھیڑتے رہوݨ، ایویں بُجھݨ تے چھیڑتے رہوݨ۔ 'بُجھݨ گدھے بٹن مار ݙے، گدھے چِرن٘ٹھی مار ݙے۔' اے اے اے ارونو! بعد وچ نہ جاوے، ایہ تاں مطلب ہے ݙوجھے شہر ہی ہن، پتر بنارس نہ آوے، گپ شپ مار نہ! اوہ اوہ پراے، اوہݙے آکھدن 'گپ شپ مار ݙے رے!' پھر اوہݙے نہ لڳا۔ دوہزار۔" تو پھر اوہ بنے تو مطلب ہے اوہ کافی پھر اوہ کافی پھر اوہ نام دے دی۔ پھر اوہنوں پولیس وی پارٹی جیندی۔ پھر اوہ پھر اوہ بڑھیا سے خوشی منائی اوہپے اَور وی کافی رشتے دار ہے سے سن ایس طرحاں توں مطلب ہے۔ پھر وی مطلب ایسے یاد کر دیسن پھر مطلب اوہ، پھر میں ایہ تو واپسی گیا ایہ تو اک جگہ۔ تے ایس طرحاں دا مطلب ہے دو دو طرح طرح چار 4 گھنٹے پیدل سفر کر گئے سن۔ ایس طرح ایسی ٹائم گزاردی ہو جاندی ہے تو اتھوں توں کافی ساری اصلوتا آ گئی۔ ہم تے دو روڈ توں مطلب ہے اک اک واری روڈ بنی دتی روڈ اک اوہ بنی دتی نوٹ فار ایکزامپل۔ کہ دے کوئی واردات ہو جُلدی ہے۔ مشہور ہو جُلدی ہے تو یار اگر بند ہے تو اوہ بندا آ رہے سن ایس طرح کافی لیکن۔ آج کل دے وی چنگے طریقے نال کلا شکریہ اے کہ چنگا ٹائم پاس کیتا سی تے ہم لاسٹ ٹائم پاس کردے سی۔ تے رمضان وچ، میں ایس وجہ توں مطلب ایس مہینے۔ ہاں جی دریا سیرین دے کینیڈا اُتھاں اسی اپنے اللہ کو یاد کرن، وڈا ٹائم چنگا وی گزرا، صورت دے گڑبڑ کیندی سی دی دے رب اک نیک انصاف کرن والا اے، دے ایہ رمضان سی، ادھر مہینے تے خواہش اے۔ ییلو پگ کرے ایس نوں چنگے طریقے نال گزارن دی۔ ییلو پگ تاں فکر دیوے تے رمضان کوں چنگے طریقے نال مطلب ییلو پگ چنگے طریقے تاں فکر دیوے کے نواز عشراوی۔ مطلب ایس مہینے وچ سب کیسے ہو نہ ہو معاف کرن سی اللہ پاک تے نالے۔ اکٹھا کسی ٹائم پے آتے ہے نا کے اِس پے جو لکڑی یا نیاں بٹے بھی روڈ دین، او کافی پانی ہو گئے، کٹے ہوئے تھے۔ اچھا پھر مطلب اُکھل کے دیکھتے رہنا اِس ویبسائٹ پے کٹے تو بڑے، پھر اچھے کھال کے۔ ایہ مطلب ایسے پہلے لا کے بھی ہستے بھی لا کے بھی۔ ایہ دو طرح چار سال تو ایہ ہوٹل ہوٹل ہوٹل ہے، اک دو طرح چار ہوٹل اگین ایون مطلب ایہ؟ کے آسام مطلب کچھ انویسٹمنٹ کی تھی۔ ایہ آسام لوگوں کو جو ہوٹل وغیرہ ملن، بڑے خوش ایسے کر رہا تھا کہ چلو ایسے لاکھے بھیجے ہیں جی، دونوں وغیرہ کچھ وہی ہے کہ او رات ہی بڑا خوش ہون۔ سٹافادا دوسرے ہوٹل کھولتے نہیں ہے، ہوٹل ہے۔ اِس کے علاوہ مطلب ہے لوگ ٹاکے بھی جو کھوتے ہے، اُس علاقے میں بیچ۔ اوہ، مطلب آپ نے کرا دیکھا ہے جات چلان اوہ، مطلب اب کوئی جنگلا لے بڑی مشکل ہے نا لو لوک آنند آن کر کے تھا چھپ مطلب چھپ لوک لوک کر کے آنند لکڑی بیچ دیں، تو مطلب جُڈ کے واپس راشن وغیرہ کر دیں۔ چانسس ہی نہیں آن دے اُلٹا تو جرمانہ نہیں جی کم نہیں جی مطلب؟ کم نہیں، ہر بندہ پریشان ہوئیگا چلو کوئی نہیں لگی تھی، کوئی روزگار تو نہیں، اوہ بندہ پریشان ہے بھائی، اوہ مطلب پورا کرنا بڑی مشکل ہے۔ اس ٹائم میں تو تم کو پتہ ہے، رمضان ڈبل ٹرپل تے جیس مطلب کام ہی نہیں۔ کے بندہ چیز آنے ہی نہیں آتا تے اوہ آیا تھا رمضان لیکن پھر میں۔ کے آسام میں وی پہلے سن۔ میں آپ کو گال کردا واں، مسلماناں دے رمضان انتظار کردے رہنا۔ کے رمضان اوہ ایہناں چنگا سی۔ تے مطلب ایہہ چیزیں وچ بچے سن، کپڑے دے بچے سن، بازار دے تے مطلب؟ تے فیر اوہدے علاوہ تن جو سوٹ لائے، دونوں پنج ہزار دے سوٹ لائے سن۔ فیر آپ کوں سلائی اوہناں نوں گول گھن کے آیا، فیر اگر درزی وچ چڑھ گیا، اجڑا اوہ اوہناں وی تاں فرق برابر کر کے سلائی سترا سو روپے، سو انیسو سلائی لئی دتے۔ وڈے ہو کے لیکن ایہ تاں سارے بندے تقریباً چار پنج آدمی، اوہ دو آدمی سن۔ ہک دو آدمی وی جو کراچی دا سن، لورا دے ریسٹورانٹ دا سٹیفکیٹ ہویا تاں ہک کم کر دیوے، اوہ بچارے کرے سن، خرچہ توڑ دے رہے نی، اوہ جسٹ مطلب کجھ اے ہی نئیں، تاں اوہ بچارے سن مطلب وڈا۔ مطلب ہے کوئی نظام آ گیا اَسّاں وی سب تو مین مطلب ہے تھا آج تو لا کے بھیجے۔ ایہہ ایسا پہلے چلو نظام چل گیا، پہلے لا کے پے سر جیکے۔ اوہ مطلب بارا بجے، ساڑے بارا بجے اُنکو روٹی دینی ہے تو پریشان ہو جاندے نے کے چلو ایہہ ہے کے چلو مرغی کہنایا بندہ یا۔ ایہہ روٹی پکی تھی۔ کہنا ہے یا سالن کہنا ہے چلو اُن بنیئوں کو بندہ گزار کر دے۔ مطلب اُنہوں نے عجوب سے مطلب پہلے جو گزار گئے ہیں، اُس وقت وچ جو تھا مطلب دو گھنٹے، ڈھائی گھنٹے، ترے گھنٹے۔ کہ اوہ روٹی لیونگے یا چار جو ڈھائی گھنٹے انتظار کرنا پہندا تھا، لیکن کتنا ہے ایہہ آیا؟ اگر تُوں اُسکو آدھے گھنٹے بعد ٹماٹر چیز مِل ڈُلدی ہے، اِتنا پہلے ٹرانسپورٹ؟ دے اوہ جی ٹی نے اُنکا سر کے کرایا گورنمنٹ۔ تُو اُسکے علاوہ تُو مطلب ٹھیک ٹھاک کرایا۔ ستتر روپے کرایا نہیں گورنمنٹ کُجھ غلط کرنا ہے۔ بجلی ایہ تو سولر سسٹم ہے۔ بجلی ناوے سے لاکے میں کُجھ جو نہ نہیں کے اندر کی یار بجلی ہے یا نہیں؟ کُجھ جو وی نہیں بولتا جب کے چار بندے۔ اوہ اِسکے باوجود وی ایسے لا کے بجلی دو دو طرح طرح اَڑے بجلی نہیں ہوندی رمضان دار مہینے اِس واسطے کے مُدّے پے بندہ آندا ہے کے رمضان دے مہینے وچ وچ بچے بجلی بند کر دے، بجلی نہیں چھوڑ دے سر سر اِس ٹائم پے بجلی نہیں ہوندی افطاری دی ٹائم پے بجلی نہیں ہوندی۔ وو اچیو مطلب ہے۔ اُس میں ٹھیک ٹھاک کام دی تھی وو بفا۔ اُس علاقے میں وڈے کم گیتے دین یے اُس ٹکرالا سردار یوسف ہے۔ سردار یوسف وو اپنے جوڑے اُس برادری دے لوگ ہے۔ اُن لوکاں کو مطلب روہن دے دے، ڈی جی دے دے، پانی دے دے، باقی اسی لوک مطلب نہا لیندا جی ہسپتال ہے پہلے میں اِس پے ذکر کر گیا ہے۔ گورنمنٹ ٹی وی دی ہسپتال سی۔ گورنمنٹ ٹی وی مطلب سینٹریئم ڈاٹر، ایس سی ٹی وی دی ہسپتال سی، دوہزار پنج ڈیجل دوہزار۔ اُس دوران وی اُس میں ساری ہسپتال مطلب ساری کر کے برباد ہو گئی۔ اِس تے کوئی بندہ کوئی وزیر، ایجاد نئیں کچھ نا۔ میں وجہ تے خود آپݨی ایہہ گَل کریندا کہ میں اِس بندے کوں سردار جیہڑا کوں اُتّھے تلا گڑیاں کھیݙ کے اُسکوں بس چار پنج ہتھ ڈیندے آساں۔ میں خود گڈّی کھیݙ کے سو کوئی ہے جی، میں جی سردار صاحب شام دیوا اُنا نال مری ہوئی تو میں کوں ہے جی اَسّتے سمو دیݨاݪ پَر سیݙتا لیٹس رائیڈنگ۔ اوہ جلدی ہے ٹاکا روڈ جلدی ہے۔ تے اَصل مطلب ہے گاڑیاں بند ہوݨی ہے۔ تقریباً مہینہ مہینہ گاڑیاں روڈ ہی بند ہو۔ ڈیندے تے آوݨا چلݨا تیرا بند ہو جاݨا۔ تو تسی مہربانی کرو۔ اگر اِس وچ کوئی ہے کے بھائی سٹاف دے نال گَل نہ کرو جی۔ ایہ مالی صاحب کول بار ہے۔ تو جو وزیر رہوݨ وزیر ہووے نا اوہ مطلب خالی ووٹ کہنا تے مطلب تالا جلدی رہوݨ تے دو بدن ڈیکھ آلی نہ کرو۔ کچہری وچ جو بندے لڳے تیرے اِنہاں نے مطلب اِنہاں نے آسمانی مطلب چیز کہ دتی ہے۔ اِنہاں توں فیصلیاں توں کہ دتی اِنہاں۔ اساں توں ایسی کوئی تھوڑی جانگوشی سپورٹ کرو کہ بندے وی مطلب انسان ہن۔ یقین دی جا تو کوئی وی نئیں۔ ویلیو نئیں آندی۔ اسپتال اِتنی سُݨی اسپتال ہے اوہ گھوشݨا کیتی۔ زبردست اسپتال چنگا ہئی کہ ایہہ اسپتال مُڑ کے اپݨے پہلے کھیݙ جو رہݨا جی آساں دے بعد تے اسلام آباد جو ضرورت نئیں پئی ہوئی۔ اِتنی زبردست اسپتال ہے اِس دے اندر۔ مطلب شہر توں ڈاکٹر آندے پئے ہن، پِنڈی توں ڈاکٹر آندے پئے ہن۔ اک توں ڈاکٹر آندے پئے ہن اِس اسپتال دے ویچ تے ایہہ اِتنی بہترین اسپتال ہے کہ میں تاں دس طاقت اِس بارے وچ تاں تسی خود چکر لاؤ۔ اِس اسپتال دے بارے وچ تاں ڈیکھو کتݨی وݙی اسپتال ہے۔ اٹھائیس سو آپݨا۔ اٹھائیس۔ کݨال مُربّا دا اِستعما رکھبا۔ اسپتال کو لوکاں نے گِراوڑ رار پار کر کے چھوڑ دتا۔ جس کو چادر ملی چادر لا کے دیں گے، جس کو لکڑی ملی لکڑی لا کے دیں گے، اوہ استعمال ہونا۔ آپ ہی آپ ہی چور تاں شاید ایہ آپ ہی چور وی ہن تاں آپ ہی شاید وی ہن۔ سارے اسپتال توبہ برباد کر کے چھوڑے، اُس نال سے اُبھرے۔ جو مینٹلی پاگل ہونے چلے۔ جس کو اپنے زمانے وچ چلے عام ہاتھیاں نے اُنہاں کو وستاں جو واڈاں بنائی سی۔ تاں نال اُتر دےکھے بیچارے تن چار بارکاں بیچدے لوکاں دےکھدے ہن اُنہاں کوں مووی بنا کے کھڑے ہوندے ہن کہ جیئں توبرو-توبرو لوکاں کوں اللہ پاک سب کچھ کرن والے اللہ جیات ہے نا۔ اللہ پاک کو مطلب ہونا۔ اللہ ہی اُن کو چلا کھلا دیندے تاں اللہ پاک کو وی چڑھا کے آتا تاں صحیح کراتے تاں ایہ مطلب ہونا کجھ دےکھ کے خوش ہوندے رہنا گانے گا دیندے اتے مووی بناندے رہنا اُن کوں خریدنا اتے پھر مووی بنا کے تلاش دے شہر وچ دےکھدے ہن۔ فیس بک تے تلاش نہیں، نیٹ تلاش نہیں۔ چیزاں نال رہنا اتے بیچارے۔ کُجھ گانے گانے تو کُجھ رونے تو کُجھ کہندے نیں۔ تے اگوا بابو اوم۔ او بیچارے بھی انہوں نے پیسے نے انہوں نے ورھیاں پہلے پیسے ڈینے۔ او کِسے کو روٹی ملدی اے، کِسے کو نئیں ملدی۔ کِسے کو چِڑا ملدا اے، کِسے کو نئیں ملدا۔ کِسے کو رضائی ملدی اے، کِسے کو نئیں ملدی جدوں کہ تُس پےڑ وچ ارج کر گیا کے آستے علاقے دا بڑا بسمانٹا ورگا لگے تے بہوں ٹھنڈ لگے تاں اُسدے وچ مطلب دو کوٹ لائے تاں بنے تاں رضائی پئی ہوئی سی تاں رات ٹائم گزارے۔ تاں رضائی پی دے ہوݨ توں فیر تے ایتھے۔ ایہا سی کِتنے آدمی نیں تاں اک رضائی دوئی بھی پاؤ۔ تے سی اِتنا تیز اے۔ کوئی لوک آستے علاقے دے لوک نیں جنہاں کہندے نیں کہ جو اپݨیاں رضائیاں وچ ہیٹر لائے سن تاں اوہ اپݨے کوں گرم کرݨ واسطے۔ تے جِلے بندے بھی جِتنے کسان خطاب نیں جی جِتنی کیپیسٹی اے اُتنا کر سکدے جیویں جیس بندے دی سوچ ہووݨ سوچ آندا اے۔ میں جاج بنوانا اُسکوں کُجھ نئیں کِتنا وڈا اے یار۔ تے ایہ حالت اے تیاگ دی۔